Liwate liwate i eu panen ya kakao panen kakao sa kilo isa hutu telu sin lima kilo isa eu nana kakao lama wesie lama wesie eu pekeru lena inten seme matane eu ha aru ha aru tae aswa eru olama amane iwate semesa hehuru hehuru lau lumutu matane loueru loueru ehu ka himten ehu nana kakao helu eu peke kakao pekeru ehu loue lau petua telu sa se lima sa se kalu perlu minggu sa kalu minggu sa bisa karung isa karung rua inten seme helu sa eu ha'aru helu mereo ha'aru lou eru lama re lawaiya taisi eperu lama karung tae aswa eru aswa eru law pa'a mane seperu lena seperu law re aka ra'a nearu lea ele na matane nusaru nusaru ehu nusaru ehu sa hinten kalu palahe tam berati hehuru hehuru lau rumutu rumutu sa. <hesitation> timbang yaru neo eu timbang ru lau masohi se olama <hesitation> pondok pondok se semesa langsung musaru kepen tae epu eru etu eru minggu sa eu panen helu eu panen liwate mereo eu panen panen sa peke lo ue lena lo ue barang petua isa rua telu himten seme helu eu peke helu himten seme helu peke peke lau barang minggu isa lou eru ehu lea eru lama wa'a ele lein naha aru tolaru tolaru tola tola tola lau tola ehu eru tola ehu eru sa eperu lama karung tae himten mesa sua upe amane lena himten matane eu nanaru helu nanaru sa lahu lui barang rua se telu se nasi lahu bantu ma lahu bantu ma la yo pa'a mane tae kalu pala esa ra eru mo kalu urane turus berati hehuru hehuru lau rumutu weru lau mutu betrati ehu eru pan ya ehu eru ehu ni la lalolo pa'a tane yaka pa'a tane soklat pala masai niele masai. Nana tara epe sa ta'm rama moeru are mane ma moeru laen mane kasioi ehu eru jadi kalu liwate sa wera susa wera susa sa paleng harap soklat lo timbang lo hale hala hale nasu kopi te ehu eru tae hario pe ama apa ama lawa helu na li ere lesi nia ara kakao lesin tipa isa rua peke lou lou eru lou lou eru ehu eru lau liwate me eu kahe halate halate mesa una lawa menio rasa lawa eu oiteu late ni'a ma nue ni'a ni'a ma nue ni'a ma wa ute malayane ma rere yania loi an himten sa seme helu eu nia aseme nia wa'aute remesa kalu halate mo kalu halate sa palae palae sa bisa hese lawa hese sae mane halate bisa molo papari papari sa mosa iyane sa ahe li ese mo saloe. Lo aan ese sae mane kalu mane kalu liane taa'm sa bisa i an taa'm intense mele eu papare kalu halate sa pa'a son bisa una lawa otu lawa leu papare sa pa'a son barang hulanaru mu murina ya ehu eru bisa seme unalawa pa'a son otu lawasa bisa napa napa pala'e tamni barang halate mulou tawa en mane bisa i papari sai sae ehu eru kalu halate sa pa'a son mo kalo liwate sa bisa se sasa taa'm inten semehelu eu molo papare se eu moti se nia upatu se nia sae mane yang penting ha late motia ha late sa motia la'a lau puni puni eru inten sa seme helu eu ni'a ulita se ni'a upatu se ni'a sae mani inten seme helu me tae petu isa sa eu lalo lalom lawa na otue otue sa otu ehu e tae otaha ne helu mereo kalo hualate muka liwate sa bisa taa'm. Halate sa ta'a nei sae mae mane bisa hi hese barang ha late inten sa seme helu mora wa'a ele leu lui se mora mora wa'a ele ria in se eu eru bisa hese pa'a son barang halate mu kalu liwate sa bisai hei ese taa'm barang urane turus turus turus matae hesena opa yapura lumamane bisa taa'm jadi hese barang sa kalu halate sa hesepa ason lo i hidup lo ruma tangga eu eru sa halate kalu halate sa pa'a son kalu liwate sa bisa hese sasa taa'm barang urane turus turus turus nai hese sae pura'a urane pura'a urane mo kalo ha late sa taa'm <hesitation> una sae mane bisa jadi lokepen intensa seme helu lau hulane sa se hulane rua sase eu eru sa halate mane mokalo hulla liwate bisa taa'm barang urane mo kalo halate sa pala'e jadi kalu pala'e sa paroni hese lahawa bisa ise ese. Ta'a nei sa mane aka eu lahu ai eu hutu ai eu na sae mane bisa purie manue hu eru karna halate mu kalu liwate sa eu seme bisa taa'm murane ela <hesitation> wae lala kibisa eu naupa ya liwate urane la'e kalu halate sapa ason inten eu himten eu sa bisa brang pala'e kalu inten eu himten eu nalawa bisa karna halate mo kalu liwate sa bisa eu paran taa'm eu paran nau manu elu ni semesa liwate sa stenga mati yama mo kalo halate sa sanang sanang lo sae bisa una lawa una sae mane bisa weti lipia una lawa ara puta lawa sente lawa tandan hasi tele bisa tane pura wane tane pala masaei soklat masaei yang penting olama iwan mo kalo lama tawa en lein sa karu mutueru. Mutu eru sa ganti ru sa susa heru mereo semesa <noise> sua upa'a mane muturu lena muturu imten semesa eu helu eu helu lau minggu sa strahat lena strahat lau petua barang lima nome ae eu turus turus menio.